Ekhe tiondok nachame koo teta. Amuu teta kokono chogoo, shaip parapara alde anyoru chepkondek. Teta kora komuuch <hesitation> alda akanete lakwet lakwet ap sukul. <hesitation> achame teta amuu konech chego chelue lagooki, kokonech chego chemuch kechopchine toek chaik. Ako kora yetinye taek, komuuch iengchi teta, <hesitation> ako kora teta komuuch kokonech, amuu mii tumwek chopo kaa kepaisyek ng'alecha kepoisyee muito ing ng'alek ap tumwe choto gaa.